راح استخدم الوجت علشان أحسن بعض القرارات اللي اتخدتها في الأسبوع، يعني أسوي تغيرات صغيرة على مشاريعي الحالية عشان تكون أفضل، ممكن ما -ما عندي فكرة يعني أيش لون -أيش لون الحاجات اللي أغيرها لكن ممكن.